Wai nue tetu patai piasa mahhono mareuta, mareuta peho se umpama makitia demana puede maiy aimena senya imata o`ma simatanya purane usatide petengahanade neme mahono mureu ta musa'a. La akakuyase nya taune sepuei piasa mahonke nya tetu taune tiga pulu satu desembere ko kaitia piasa sinese akuyase mahono mareuta, mareu tapeho piasa hekaiti yang piasa ma neesi kaiti waya luma eneiho akuyase ni sai sepue ni pakiyanade, ni turiade, ni siitede, ni leparupa de nisayang ewai anai wai nyausatake ipake'e mapake'e hapiasemo, le akuyase matarue hohoe mahenielu hohoe na sewaktunya nimareu take dawese desi mahupa mayelu, amapakilu elumei enianapui telude harede akuyase si ature ne hohoe nakorese sepu sepu sai suku hohoe, sipakili elumei hohoe nikapena sainia pui ni saepui saisania pui nakohore. Epakinu usamarata esihewai lumatai ke'e semahonu mareu take usati ma atorese nya mahono mareta, maharukue kela rumai ware uwarumei yanapui ma <hesitation> nako hore se waktu kenya sena mahono mareu taho ma atorena edei hameyae kaitela puide ehama harapude, ihamea utane puide, ihamea sai demena marauwe loi luma ke'e na sepuka maharuku, maharuku se si <hesitation> siwa seruite, surui tepeu pei neele nesi usiu suriu tena kore pai yame wai nuetetu patai piasa sipelasaya se kaitia yang simatako akuyase sile leu saho'e, silehue pelakate sihoro leuwe sahowe yanapui, ni aiymena, ni anisia. Nase ewaktunya mareu takeu si aki ti pie wayamane sai yang piasa isue sue surite isue, surite pepei serute duwe wale wa'na, waleke piasa si sohoe pei kaiteke nya imatakeina si taruwe tuka waktunya mareu takeda se siusue si ehewe yanapui aimena keluarga sepue na kohore setinake muri sahohoi bisa kaitike yang imatake. Ile uwe wesiye ile uwe yanapune aimena.